Sta sì al e 'na dumanda tranello, ciamumla tranello, mi sai nen, mi ch'a sustituisa la carn n'aut aliment <hesitation> sai nen coza, sai nen coza di, secund me a ie nen, pöi pëdrìa anche esi, però për mi a ie nen